Shindu shichiranga shialo shino shiefu shino abandu balaba nde maisha malayi ta ne obukhala nde inzala. Inzala bandu baba nde inzala isaindi onyola omundu akhayirwe khutsia mumukunda khulima nomba aa onyole mundu oyo yekhalesa abula ikasi yokhukhola nombira atsie akhole ikasi yosiyosi siyenyata, ii nisho shichiranga mundu naba niinzala, nomba onyole ifula siikwire ta <hesitation> ee mimea chiefu chifwire mumukunda nomba isaa yindi onyole ifula niinyinji amatsi kayirire efiakhulia fyomala orakire, alafu eshindi ni onyole abandu basenere kata efiakhulia fyorakire basena orio noo omundu urakire arulakho eshikhaya nomba orake shiakhulia lakini shiakhulia eshio shalamera ta khandi shalamera ta awo oba orulirekho shikhaya na norulakho eshikhaya awo omanyire shonyala khunyola shiakhulia shiokhulia ta sichira salafina shiokhulia ta, ishiindi nii oo- obukhala. Nyala khunyola omundu achakire obukhala bulayi lakini nabula amani kokhukhola bukhala obo onyola aku obukhula bwaye bukwa, nomba anyolaa mapesa matiti na matiti ako kanyala khumukhonya shi ekhukhola findu fye yenyere tawe. Lano onyala khunyolaa omundu achakire shi fiashara fyaye obulayi, fokhola bulayi nonyola afwire, ninafwa orio abandu wabandi abalekhere inyuma obukhala bwaye bukwire banyala khwendeleya nobukhala bwaye tawe. Alafu iliwo global warming ya <hesitation> onyala khunyola <hesitation> mushialo emisala chiumire chiosi, eshio neshimyu, lwe shimyu eshio shitsa emisala chiuma, emimea chosi chiuma, bibawo oluya olunji, amatsi kakhama khe kata nokhupakho khutsia mumukunda olime omukunda kuumire kaa! Onyola kata oo ninii matunda kaba kaliwo kwakwire kashienga bulayi nomba kata kakhomere tawe. Kwakwire asi lano kata shibulao shionyala khulia ta. Onyala khunyola ora oo eshisima oyabire mu mungo lakini amatsi kakhamire, na matsi kakhama orio onyala khutsia iiyale khonyole amatsi naye khutsia orio iiyale khandi oo okhuchenda, okhuchenda onyola olufu lwitsule khunjira nomba ochende nochonyere chira kata eshiakhulia shionyala khulia isaa yeneyo shibulao. Buli shindu yani onyala kho okhubola <noise> eshiakhulia shibulawosa kabisa paka okule shio mumaduka, shiomumaduka shiene khandi neshitinyu khunyola sichira shala ibei yalaba ipandire, obushuru bupandire bwosi alafu irioo economy, <noise> onyolakhu <hesitation> onyala khunyola onyore ikasi indayi nomba oli nde fiashara fyawo fiashara efo fiashara efo onyala khunyolaa abandu abanji fiashara fyokholanga efyio bosi bakholanga lano kata obushuru bwao bwonyolaa bulinyanga sonyala khunyola obunji tawe. Nyola fititifititi khandi fititifititi fyenefo onyolaa fikhuyeraa munzu mwao ta nomba mufamiliya yao yomenyamo ta, ano ibidistinjasia okhole kalakala shionyola shiene nobira nyasaye orio nombira nyasaye shinyore nyangaino naa ekhupira orio mno. <hesitation> alafu eshindi ni pandemics, oonyalokhunyola obulwale buliwo bulwale obwo bunyala khuba obulwale bunyala bwalanyala khuona ta, bulwale obwo onyila khwifira nabwo omwaka kata kunyala khuwa walaonaa ta, niula baadaye ofwa olekha ifamiliya yao, ifamiliya yao yosi kata <hesitation> inyala khuuka kwani omulwale wefu uno alwalire bulwale shina bu bubula bu bwalechesinjekho ni bulwale shina ta, nomba onyala khunyola bulwale bundi yani burulasa abundu wosiwosi shichira esimyu shiliwo, eshikhulia shi eshimyu shiliwo eshiakhulia shibulao onyolee. <hesitation> onyoleeeeee <noise>